ข้อยกะสิเอารถไปเข้าไฟแนนซ์

กะมีทั้งยากและกะง่าย ง่ายในที่นี่หมายถึงว่ากะสามารถโอนไปฝากออมในบัญชีเก็บออมได้ แต่ที่ยากกะคือว่ามันกะง่าย โอนจ่ายง่าย กะง่าย